أكيد بنختار أن تكون عندي قدرة تحدث مع نفسي في المستقبل، أكيد يكون عندي القدرة على إنة شو راح يصير في مستقبلي ، ونقدر نحسن قراراتي وخطة لحياتي. أما لو تكلمت عن الماضي فلن يتغير شئ أما المستقبل فية فرص -فرص التغييروالتحسين، والتحدث عن المستقبل يعطيك أمل ورؤية أوضح.